Aminakay zany Indonezia zany misy ifandraisany aminay bôka Majunga ty zay gasy io leroa, izy reo zany misy mitovitovy am'gasy zany, fa tsy karaha anakay be maso ty fa reo tsy be maso fa tsy haiko, karakaraha zany. Bakeo <hesitation> reo koa zany tia raha ein <noise> <hesitation> tia raha naturel tiatia raha taloha reny zany zareo e zay zany ny itiavandreo raha tian'ny meki- Indonezia reo.